सबसे ज्यादा घिनोना। चूहा हवेग्या किरूमुला हवेग्या। कॉकरोच हवेग्या। माखा हवेग्या। मगरमच्छ हवेग्या। ई मेथे सबसे धिनोना लगदन। इलेकी यू से बिमरी भी फैलदी। जन माखा छन अगर खांणू मा बैठी गे न त। वनी मूसू से भी बिमरी फैलदी। इले जतखा भी घिनोना जीव छन यू बिमरी कारण भी बण सकद्न।